Pues ñu ne nēé káda kaꞌanteꞌnte ñú ne puésnēei katéꞌente ñuví ini kuciú chi án ne kantio dɨvɨ nakaete o e taé chudíi guardiente ne o tēé nchudí dɨvɨ arcol ne íkui xi ne pesn intuváꞌa ci neei katéꞌente ni káa naꞌnu ján ne puēsti niské kɨ̄ꞌɨn ñu ni médico tite ñā kɨ́ꞌɨn ñú né ps áma ne kākúkaꞌvi omíꞌī kaitina jané pēstɨ nis ké kɨ̄ꞌɨn ñu dɨ́vɨ médico dɨvpresi diꞌna nakaete iunuu viꞌí diꞌná te ñāꞌa ña ntuváꞌa ne kada néé kɨ̄ꞌɨn ñu inka tuku ñaꞌa tuku ñaꞌa kúkáꞌví porke tē né kukaꞌvi míꞌ i dɨvɨ̄ mí teꞌnte.